Ushqimi ka një ndikim me në shëndetin tonë, pasi një dietë e ekuilibruar siguron nutriendavet necessari për të mbajtur trupin energjik dhe në formë. Të hash ushqime të freskëta dhe të papërpunuara ndihmon në parandalimin e shumë sëmundjeve kronike.